Ke kuʻi ʻoe i ka pahu, aia he au kani likeʻole apuni o kela pahu ina kaumi ʻoe i ka luna e hoʻokani ana kiʻekiʻe inā kau ʻoe i ka waina ʻano haʻahaʻa a inā ʻaoʻao o ka pahu aia kekahi kani i ʻano mālie i loko o ka pahu.